أكيد ما أكون مضطر للنوم, لأن النوم يااخد وقت كتييير من يومي, يعني عدة ساعات, هذي الساعات لو أنا كنت استخدمتها في أي شغل مفيد وممتع, كنت استفدت, لكن صراحة, يعني بستغنى عن النوم, ماله داعي.